He kanahikikūmālima a ʻoi paha aʻu hoahānau. He ʻohana nui ko koʻu makuahine. A he ʻohana nui pū ko koʻu makuakāne. No koʻu makuakāne, he <hesitation> ʻehiku keiki ma <hesitation> kona ʻohana. A no koʻu makuahine, he ʻehā keiki ma kona ʻohana. No laila, nui <hesitation> nō nā hoahānau.